Pensu ca la me festa prifiruta è Santa Lucia pirchì 'n Sicilia pi Santa Lucia si màncianu l’arancini, e mi piaci assai priparalli pirchì sunnu na cosa tradiziunali e quannu li fazzu iu, inveci di accattàrili pronti, li trovu assai megghiu pirchì staju accura a l’ingredienti, supratuttu l’ogghiu pi frìjrili.